د یوې دښته په اړه فکر ما ته د یوازیتوب، زغم، او د ژوند سترو ازموینو یاد راولي. دا داسې ځای دی چې هر څه پشکی کم وي، اوبه، سیوري، ژوند؛ خو همدا خالي والی انسان ته فرصت ورکوي چې ځان وپېژني، پټ ځواکونه ومومي، او له دننه قوي سي. دښته د صبر، سکوت، او د امید پټه نښه ده.